ايه، الفضاء بعيد. المحيط أحسن أقرب الينا، نقدر نستكشف فيه الكائنات البحرية والصخور والأسماك المختلفة وأشياء كثيرة في في قاع المحيط نجهلها.